دراسة الأدب مهمة واجد وما هي عديمة الفايدة. الأدب يساعدنا نفهم ثقافات مختلفة، ويعزز مهارات التفكير النقدي والتحليل. من خلال قراءة الأدب، نتعلم عن تجارب الناس ونطور تعاطفنا وفهمنا للعالم حولنا. بعد، الأدب يعزز مهارات الكتابة والتواصل، وهي مهارات قيمة في أي مجال عمل.